Fomba fiasana ciseaux. Vy aroa mitrôtro izy, ampiasaina amina tagnana. Misôkatra ndraiky mihaogna. Maragnitra vy aroa io kafa mitrôtro izy manapaka raha. Izy ampiasaina amin'ny tagnana io, izy koafa misokatra vy aroa io, asefokanao ao volo, na taratasy, na lamba tapahana. Sa fe ahaognanao amina tagnana. Zegny amin'iay mahatonga izy manapaka raha.